Mia mare e me pare a parlu italian però a volta a parlu co ël dialetto piemuntes, mentre i mei nonu, mia nona a parla ël patuà de Rorà e ënvece me nonu a parla ël piemuntes, però s'a deu a parla co ën po d'italian e i auti noni a parlu mach italian